Do të përkushtohesha në leximin e librave dhe shikimin e videove për me zgjeru njohuritë e mia. Për me u relaksu, ndoshta do të shkruaja një ditar personal dhe do të vështroja hapësirën nga dritarja, duke marrë frymëzim nga pafundësia e universit për me reflektu.